لعبة أحب ألعبها مع أصدقائي هي الحاسوب، نلعبها عادة في الجلسات أو الرحلات، قواعد ال لما نقعد بشكل بسيط كل واحد يجاوب عن الأسئلة، أو يتفاعل مع التحديات اللي تنطرح، بصراحة هي لعبة مرة حلوة وممتعة وتخلينا كثير نظحك ت-تس ونتسلى وتعطينا فرص أن كل واحد يعبر عن نفسه.